كيف تتابع مصاريفك الشهريه لازم تسجل يعني تسجل كل شهر بي شهر تسجل يعني يوم بي يوم المصاريف الانت بتدفعا الحجات البتجيبا بي شكل شهري وبتشتريها بشكل دايم وبتستهلكا دي كلها تتسجل في ورقة ممكن في نهاية الشهر أنت تقدر تعرف مصاريفك الشهريه كانت قدر شنو ووين ممكن تزيد وين ممكن تنقص يعني